जश हमें खड़क खाओ। कुडी टी एशे ए जो फुल पेट भर के खाओ। या सजे खड़क खाई करी का फायदा जो शरीर पड़ो नू लगलो।